Khelamung o samung khlainani bagwi narwkmani manwirokno swnammani abo tongmung ya tamni hwnba abo justice tei wngwi tongmani kokno sokomorwi rwkha. Abo kaham ya sep kaham rwo thwngmungni pholano sokomorwi. O narwkmungrok bai kwrwngwi tongnai sakni hamya wngwi tongmani abo thwngkwrwng rokni bagwi belai kheno hamya wngwi tongmani. Dophani ni kebengmani kerongrokni muchungma khe kaisa berem khelaima jagano tubunani tei thwngnairokni kaham tongmungno mwthangnani. Kwtal khelamung khe samung khlaimani khwnathokma tei khatungma no kotor khlaio. Kwthar thwngmungno swnamnani tei thwngnairokno dophani ni risk ni kokno phwrwngnani wngkha thwngmungni kubui bai tongnani wansukmung no mwthangna bagwi tei jotono thwngnairokni bagwi kaham khe tongna bagwi belai nangkukmani.